Yo'lovchilarni tinchlartirish uchun mikrafon orqali e'lon qilgan bo'lardim, ya'ni hurmatli yo'lovchilar samaliyotimiz kichik turbo'lent zonaga kirdi. Barchangiz xavfsizlik kamarlarini taqishingizni so'rayman, bu odatiy holat va tez oradabarqaror parvozni davom ettiramiz degan bo'lar edim. <noise>